.<...>Maromaro zany ñy karazan-tsinjaky hita-tsika: misy ñy goliky zay ,ñy. <shushes> kitsepa ,ñy bekidresy ,ñy kininiky ,ñy zon-kisoroky ,ñy dian-taña ñandrozy añivoñivo añy ,maromaro zany <hesitation> din-tsoroky. <hesitation> <shushes> forija ,i aby zao.